<noise> Nyina wa ba suura, nasaa duma la le maalɛ la tiim ti ba tara suura nyina la ti di ta'am zabera, yɛsera dɛgerɔ n la nyuuŋo bii fi'isegɔ basera tu nyina puan gee kelum le suŋera ti tu nyɛnlama la tara paŋa. Tibuna wa ti ba maalɛ la de la tisebo ti ba yi'ira solemiine puan ti toothpaste. Basɛba ni dikɛ la saana, bugum saana pa'asɛ ba puan maalɛ ba ti ba sobe gee ti ba nyuuŋo la za'asum. Sɛba me ni dikɛ la leemu nyuuŋo la pa'asɛ maalɛ ba. Sɛba me ni dikɛ la ba yen bɔta sɛla ti nyuuŋo la ana suŋa ti ba dikɛ pa'asɛ maalɛ ba gee ti tiim me ni pa'asɛ ba puan ti ba nyaŋɛ ta'am zabera dɛgerɔ la n la <hesitation> bã-yooro yooro sɛba n ni guta bii paara tu lama la basera.